<hesitation> min kaa leeburu taweteeɗo oo, o heewaa sikkoro sanne, lammaa sanne oo. Oo ɓuranikan. <hesitation> laatoto jo kaaa belɗo tan. Hono, <hesitation> nooneeji majji duu ana keewi. Yoga ana ton boɗeejo, oolo Ɗun e hono mun.